Nnadaboge agbmada aɓyi nya ni na gbmada azakwoi nyai oye shi tnu nkwa duyanyi to oya gbmada kwo nu ɓei nyi nyagyi, nyagyi bei nyi pacha pacha. She nyagyi ɓei nyi pa cha pachanyi myi knwu to bei gmwu kwoi gnwui lai a'a don she ho pmyi ya n ɓmai hagye nyagyi ha pmyi ya dongima cinta bwa si yim, nyagyi ɓei nyi amma nhaiye nyagyi to lom to mi shi kwa wye ge begeyne nu she yi siji nu n federal capita nyi nge okwo nu zhni, nyagyi to ye’ ɓwa nya gyi lonu agbmada te lolon she ɓaɓei nyi n sai nyin n ha zhni nufwa ha be hagye zala kwu ho N ha shi nyagyi hagye zala wyi ho rayuwa n haiyiye kwo kwa wyei wyei bwa n haiye kwoto da gbmalom, avyi kwu du ɓegye nlonu zata zhni nwa gye zanya shi wala, lwin ta lo daza n woin chelolo nge wa gahon wnu wnu nya na yi kwo ge wnu wnui kwola du wyi n nijeriya. Onya na yi kwoge ta ye azamyin kwola du wyi n nijeriya onya n na yi kwo ge ovyi kwola duwyi n nijeriya mita kpelo she aɓa zhni oyi nijeriya kwa ɓwa agmada njesnu ntugena aɓo anukwoi kwa duwyi. Aɓo anukwoi n ɓa kwu duwyi nyi oɓa shigbe to lolon kwo she kwo ɓa zhin yi ɓa shigbe kwo yia yiba zhni wuna nana domin ntugena nyabe ya gnage yi ɓa bwa shigbe yeisu wo ɓo kwuwo nya pmada wagnage wahala bolo wa hala ɓabe, obedo ɓa laka da obedo yiɓa wo'a knwu nabali gbogbo kai bonu kwoiye kwa ɓeɓe nu nya gye lonu yi kwu zhi shiri ye wo gaɓe lo to onya mi kpelo nsa kwokwai nsayai kwonu nu. To sa kwakwai ɓo gna gbmada osa ye n kwoin kai aɓa nya fyi ganji n wahala nu aɓanya fyi gnyi n na zhni gyenu mitayi wahalanu nna nyi aba nya fyi gnyi nna zhni gyenu